Unë i preferoj qentë ma shumë se jon ma besnik <hesitation> edhe lidhesh fort me ta. Janë shumë t'mirë për me t'bo shoqni edhe <hesitation> shumë nerjz, tu m'perfshi edhe mu, i pëqlejnë për energjinë që e kanë edhe për dashurinë që ta kthejnë.